Agar main ek time mein ek traveller hota aur bachpan se milne ke liye samay mein piche jata to mujhe lagta ki yha bahut dilchusam aur anokha anubhav hota hai. Braj bhasha mein ise samajhte hue main apni jivan ki disha ko kaise badal sakta hun. Bachpan ki galtiyon se sikhana jab main apne bachpan mein pahunchta hun to main apne purane anubhavon ko yad karke galtiyon se sikhane ki koshish kartu hu. Mujhe yah samajh ato ki maine kuchu chijen samay rahte na hi ki thi jaise acchi padhaai ya swasth aadaton ko apnana main apni chhote se khud ko prerit karta hun ki vah mehnat se kam karen aur jo galtiyan maine ki ha unse bache. Swasthya aur mansikta per dhyan na dhyan dena main apne bachpan mein wapas jakar khud us vastu aur mansik santulan ki mahatvata samajhta hun. Mujhe dagad to hai ki maine manoranjan aur kisi bhi tanav se khud ko bachane ke liye kuchh jyada hi samay nikaalo hai.